zɛrɛ zɛrɛ yɛ oyi miniɲan a o wa'a tabulo o to'o na o zun hɛn ɓa wero puwɛnti-ra honi o we ɓwa ho to'o na oyi bwara ni ho to'o na a o ma mi ni sunuzo nɛ la ho foto na mu um sunuzo nɛ la ho foto na mu mu ma we a o ankadre-ra ho foto to o ma i deni ni puwɛnti na a besi o zin to nuwonu nɛ yi zo to ho ma o o foto o zin a to mu a benɛ mu we wesin a matete